Upú injo uloloob dámaŋoor wo. Néni ubugoré taan mulémo moomé mukahé, go gujoow fuŋéés béséén gulégo, éni mulé mamu mukohilénuul, sijaam go ja mumi muléhoom mukohiléné umu tiin timaan.